كنت بحب كرة القدم بصراحة كنت بتجمع أنا وصحابي وبنروح يوم في الاسبوع بناجر نادي وكنا بنروح نلعب كنت بشوف الفرصة أن أنا أشوف صحابي اللي انا مشوفتهومش بقالي وقت طويل وكانت كمان بحب الكورةوبحب نلعب كفريق